إيش بك يا أخي؟ والله أبلشتني، ليش- ليش تحوس حواليا تضيع وقتي؟ ليش؟ أركد <hesitation> إجلس في مكان، والله بلشتني وإنت تحوش وتشتتني، خلني بشوف شغلي، بشوف اللي ورايا، ماني فاضي لك، عندي شغل مرة كتير ليش تضيع وقتي ليش.